Pizza yɛ abɛɛfo aduane a nipa bebree ani gye ho ɛwɔ asetena mu. Ɛno nti nnɛ ama bebree ɛsua yɛ, sedeɛ yɛbɛtumi ayɛ no wɔ fie. Na ansa na wo bɛyɛ no, wo hia ɛyɛ wheat sam. Wo hia nsuo hyeɛ. Wo hia yeast. Wo hia woɔ. Wo hia awan. Na afei wo sane ɛhia nkyene. Wo hia tin tomatoes a yɛayam anaa ntoesi a yɛayam. Wo hia garlic na afei gyeene. Ɛne nneɛma nketenkete bi a ɛbɛboa ama no ayɛ hwam. Na adɛe a wo bɛyɛ ni, wo bɛfra ɛyɛ nneɛma bi te sɛ, awan, ɛwoɔ, nkyene ɛne sam no ɛwɔ adeɛ mu. Wo fra wie a, wo bɛgyae asi hɔ sima kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi atu. SƐ ɛtu wie a, na afei wo tin tomatoes anaa sɛ ntoesi a yɛayam no ɛne nneɛma bi no wo. de ayɛ abomu kakra a wo de bɛyɛ pizza no. Wo wie a, afei wo bɛtwitwa wo pizza no wɔ shapes ahoroɔ a wo pɛ mu. Na afei wo de sauce no, ɛyɛ abomu no a wo ayɛ no agu so. Na wo wie a wo de ahyɛ fonobuo mu ama no ato. Ɛno nti wo bɛgyae no sima kakra ne to no mu no, ɛbene a wo bɛhu.